won tunen time yedhen tun won muhimu hamtua katika maisha binaadhami maaan yenen Bila wonthan time mii woyuyu hinbadhlikhitu dhub won thun won ishin dhagariftu yaani ijemaa wokhatiathi wokhit thun akamaa muhimua wokhthithan woathin thethe hataa yaani massaaa tokkinen thethe won athin fethu sunn midhafethu won thanthe won muhimu midhafethu wonnsun sii kaljelthi dhub wokthin won muhimua yaani won ijemthuu ishin berre tokk hinjethuu aminen hinmuvithii